ഇഥേ ഏന്കി ഇശ്ത വൈന ദൈഥ ഥിന്ദിന ഓവോ ഉനു। പന്പുനു നന്ദ ഏന്ക കോര്ദാജിപു വന്ദന ബാരി ഏദ്ദ। ഇഥേ കോര്ദാജിപു വന്ദന പേര ഓവോ ഇന്ഗ്രേദിഏന്ത് ഓവോ। വസ്ഥുലു വന്ദന ഓവോ മസല ഏവ മധ ബോദു ഇന്ന। വഗേ പന്പുനു നന്ദ ദുമ്ബു കോരി ബോദു കോരി ജന്ദ। ഓവോ ലപുഛി ബുക ഇരുലി തോമതോ ബുക ശുന്തി ബേല്ലുലി। പസ്തേ ബുക കൈ മുന്ഛി അവൈന തുക്ക തരൈ ഉരുത। <hesitation> മുന്ഛി ഗുന്തേ മുന്ഛി ല പദു ഏന്കല। വരവര ബുക ബോതേ പുലി ബേവു സപ്പു കോഥമ്ബരി। സപ്പു, ഉപ്പു, തരൈ ഥേന്നേ, അവൈന തുക്ക, ബുക। ഛുരു ഗരമ് മസല ബുക ധനിഅ പുദി മേന്സിന। പുദി ഐന വന്ദ പദു ഏന്കല ഭുക നീരി ല। ഉപ്പുല ഐന വന്ദ പാരിഥു കോര്ദാജിപു വന്ദന। വഗ ബുക ലസ്തു കോഗരേന വന്ദ പാരിഥു സോകു വന്ദന।